الرياظيات مهمة لأنها تعلمنا التفكير المنطقي والتحليل وهذي المهارات تحتاجها في حياتك اليومية هي مو بس أرقام بل طريقة لفهم العالم من حولك.